Karazan̈a paty? Ny haiko edy e: paty gasy zen̈y malaza aminay aty, spagety fan̈anaovana misao ndraiky ràha jiàby mety atao fo. Makarôny, misy spiraly e, fizily e, avy eo tagliately e zen̈y no azoko hon̈ono.